هيه كثيغ من الامور الطريفة تحدث بالحياه بس يعني نقول اطرف شي صاغ انو انا تخرجتو من بكلوريا بمعدل اهلني انو انقبل بمكان معين ف هذا المكان ما قطع عقلي ما جا ببالي ما عجبني عدتو المحاوله مره ثانيه بعد ست سنوات من محاوله انقبلتو بنفس مكان ونفس تخصص فقط اخرتو سنين على نفسي